Oo nne taa nkomma free time ama mani using efarei ioimugui tee aike amanokosere noko personal development ere nkomma pernafit tee nkomma free time using etokuine egu noke, family supporting etasinoge egu noke community egu laspla egu government pin pimorogu apo loikene taa nko government rougai ruqotapio government nke plan rougai mintapio. Ok free time nkolaito personal development ere nkolaito ama in iomugui, apo noke rogoraito nno kuaso reflect enigui rogomma sere free time roo nagai rogommo tuare regreting esino, agisui ah nne mkomma tuare sinfo menmenme aparo ee maigim nno tapinoio ama busy erogimo touno an apalaogi guine. egu ako reflection taa ama meragu rogomma life, utumunorosirai. skul ee mirorosirai egu waka ee romo egu entano egu ee patagosine. Aike packe achieving etomino e Nkomma life. life tee rogommai free time an apa gakimoi egu. Aike pake achieving eteguine touno apakiro, akoi free time esu reflect etaro egu nkologui nkaro egu reorganise enigui, rogomma pain ogui olcay la nkomma tuare egu sinto toi nuinui, muu turugere ama busy erogino time tounoke rogomma tuare reflect eniguine koguanonoge olistubance tounoke nko la roga tuare nkeguine, tego mokinasi rogomagere tuare skelin erakiro nkegui egu lago laip, loikene mugupa nke nno studing etegui, ogigui o loikene noke sinto upiro egu nne oiro touno sinto mirogogo compare enino egu improvement apakegui agigui aga nne igirai koro sinto toi runrugorosi Nne egu igirai koro ee activity noke toi petakasi, nagai activity noke tono meragu egu defocus enino agino oo me tasu money amai ekenua okegere monmokopo lagere beer egu lager free time focus enino iko amo egu petakegui ogigui nne la nkomma tuare egu sinto toi nuinui egu igirai koro sinto. egu ako taa ama important ree roi turugeitu toi taa decision toi apakogim, tagere rigomma life taa decision toi apakogim. omoto ee rigomma tuare ese mukumina gere nogogim. la rigomma tuare ege mokuminagere taa ama shortpie egu tee tono mani using etogino taa aike tounoke toi achieving etogino agu as a individual tata roo egutoi puasi, roo ta aike tounoke contribute enino toigere community tagere family or tegere loikene government koguotoparoi touno tapuenno, so personally roo rogoiaito ako free time mani reguine roo reflect enigui Apo kui o nne nkomma tuare sinto miro egu sinto punpatago or nne nkomma tuare mokinasi sinto apagaipuro, nne igirai koro toi sinto change eromino egu sinto toi nuinui. Ako personal side ere egu free time papirogego taa ama meragu ee family amanoko nasai papa maka erumoru nasai mama waka erumara iko family time tounoke ama teuteugui la papa taa wakai peinu tee tontoge eight o. clock egu tee muregu nasai four o. clock toi moimoirui. Egu tee free time tounoke la nko family kogururo story etapio, so ako roga free time, egu tee time korasi tenferu. one day or one hour two hour tee rosommoa family korummo egu discuss eningui taa family nke problem paake nasai itamino egu noikeino time opensui apesui tee aike lasere family roo tono mani tontosimoi toi onogei family meeting parokesui, iopa rai family raisoraito, teioso mama time opiro apesui roo toi kainomo tee aike Oo roge akimo tou mani tontokeguine toi onogei oo lose on-oginogu mne ia famili ege sinto otukokui ee sigo taim waka eero gimo fee taim touno ama noko temtemumgui teguo itamino apo taa taim noke opengui tee paigomma piu losoipem pio mee apasi oo nne sinto oo ia logomma papa sinto mne touno mami tontogokui oi logo mma mama sinto aparorogu mne touno mani tonto gokui tee itamino noikeino kaigonno kaigongu taa oke liousi melagu apo fee famili lou kogururo egu kainonno egu taa plan famili nke egu komporogui apasi kainonno egu taa plan famili nke egu komporogui apasi lee oke lee lirakoro egu sinto toi move eerogim tee moo sepla taim ee waka eerosimo ako fee taim tounoke temtemumgui egu ako famili taa important ako famili mani fee taim noke teuteumo mani this sapoka time-time corners akogere famili spending eetogimo nagai ee fee day two hours samting ako famili egu toi taa stanpla famili rei. ako famili taa paun reisam enke aike turuge apo. Life amo taa famili ako ite famili melagugirai ugu uguine ogo mau lopa nkegui loge loi kauasi mau lopa nkoro aigou ia ite. Taa pogomma behavior mau nkoipiro ogigu iaa tee guu famili logomma melagu iategu opoge famili pumo oito pugu ite mani kaikai tetepunmoi tee puregu toi mani behavior eerui egu tee aike toi maumani apaku tee taim ogo taim ogo mau on-ogui ee taim ia entano or example nagai mure ugu mau lopa toi pogoraito mairui tee opo toi pei egu ekoro famili ikorogasi sirai un-upumoi tee mau lopa loge ogo toi mau agi ia ite ia famili touno melagu sirai uine taa mau lopa taa nno nno isikaipasi me piket mani nne aike mereugu ogo toutou moirui taa tee an-apinu ee loi kene moitai or nagai toi tege ee aike nagu an-apakui ako ite famili touno melagu girai uasi toi nagu ruke lei te loikene nagai toi okuruke lei tee aike toi on-okuraka kui loikene nke, egu mau lopa ako nkiro ogigui oo ia tugu famili ia famili touno melagu ako famili touno melagu taa kualite taim tounoke ako nke famili aukeitin etaro egu fee taim noke mani temterugu, mani teuteungu iko tee aigou ama important ene ako famili otuka rero apo so ako fee taim temtemurogu aiko aike sinto apaapakokui, aike ama ureita lopa loo logoraito repet enino egu ako reason noke kompegui sirausu egu ako logomma famili. Kaigotopenno egu taa ako family nke plan komparo famly egu taa ako plan mintorogui egu ako nagai every month, twice every month, or family mani koguotopakepio apo or maybe once every month, ako free time tenterugu. Entano amo taa tounoke, eg: nne amo taa waka eroku, weekend ogo taa waka eroku penpeguine, friday, saturday, sunday, monday wankain, ee opo nagai lopa muro ten, o clock panpatagokui. Itamino nagai mauropa asipaigu, wakai mimoi ogo nagai asipaigu toi nagai kupogoe taa free time tounoke temumoru, so free time ama important nnegere ama important tokosi ikogere personal development egu reflextion egu refocus. Nagai famly otukareroge aposi ako free time tentemugu ia ia community tapuareroge using etogui apo aike community tapuareroge aike an apagaipugui nagai, sport for youth ia community developing etarei. Tee community gere tee loikene amamanoko un uru tee talent egu noke tee roikene amamanoko tee tono skul etasigai egu entano ee loike community gere school atasigai entano ege unge tono ama un uru. ee unpetaro ege town gee ama un, uru. Ege unge un urumoi lopa tee loiken amanoko irretrated tono skul etasigai, noke amanoko lope student gai lopa threepla group noke ee loikene mainiga. Ee un roi ree nno morukasi rogaroi entano un petaro, unge egutouno uruguo nne teguo ako free time tentemugu community ogo miro nno empowering etogigui nagai ee loikene youth, ee loiken larugakogino ee youth kuu porugakogino, nagai member nkogino project noikeno rogoipogigu iko itamino, touno waku etamoi iko waka etagui, sametime ee law and order goo nno kuago tatauogigui ee itamino apogigui ee beer toi nno petem. Egu ree tee entano free time tounoke, rigomma tim lopa office gere waka erogi. Egu roi unga kuitogarei time ama kuago nagai lopa weekend gere moimoirogigui weekend tono korasi nagai, leave erogino six week leave, two weeks igirai koro ino weekend, two weeks or fourteen days eecommunity gere mauropa participation noke apagorogoui. Ia community member tapuogino awareness ogo running etoipogui. tee coe ievet, or ego coe nke leadergai amanoko tee tono skul etasigai. Lopa sigo member gai nogo chief gai, ako free time tentemungu iko minno noikeino kaigotopogino ougomma mokinasi nkoipogino egu tapuogigui ree sigo loikene skul etasigai thats apoo free time mani tunfugu apo community ogo tapuorogui ama noke taa ia government mani pinpimorogu ia bougainville independence redi mission or kotaro egu entano implementation base nau egu tee roikene unge tee touno mani kaurasigai un uru. Ee roikene unge korogo mumuturunnogu ako free time tentemungu tee awareness noke running pakogigui. Ee running posisu ee youth rarugaipugui, iko youth tee chance oposisu egu tee pougomma wari etosu nkoipogi gui. Egu noke ee course kuaso apagaipusui ee, accounting or budgeting & accounting. Ee commity gere taa free time tentemungu, ee loikene unge te budgeting ogo touno ongasigai accounting ogo. Iko egu iko tee free time tentemungu kogogakogigui government kosupio rigomma gere community eeu ogo c. O. E ward membergai, chief gai, c. O. E lain ya halivim needing etai, tee loikene ee saveman gai upiro community level gere tapuonpio, paigoralto taa need ama ekenua teuteum, paigorai to toutou kaigoim. minmiarasaipum lopa toi rigoraito minno offer erogim aporo. Esu noke ee sport, sport taa aike ama important, tee free time tentemungu nagai iko sport running etogisui, sport aike noke meragu teumoi. Ee itamino lagere sport activity un urui la law and order tatapua. taim tounoke beer roiparei nke home brew komparei. Ee itamino mureugu nagai toi training etasu or exercise etasu nkakei. Egu ako competition nagai taa aike meragu porugorogui nagai money noke ekenua. Egu sipagu loikene kuago interest rogoiparo, akogere money porukaro egu law and order papiroge egu nno tokitorogui. Entano taa aike apakaguine regu egu ee aike mara ee homebrew papiroge, or ropa raun eeta. Egu noke aike project opaipugui piggery project poultry project egu iko youth egu ikoge busy etaro egu tagere longrun egu taa government tatapua. time tounoke wasting eeta. time paigommago ikogere aike money rogoipamoi using extoromo egu ako youth egu mani tuntuntu, mani tokasi egu tee money rogago ako club egu tee youth egu tee mani tokasigas toi un-urui, sigiral koro egu tee numaku outside bougainville upepiogo egu toi upei tege ungego egu tee investment apakaro nagai iucasmill punpagui or solar light ogo punpakaro ako paigomma un lighting etagui. Nne free time tentemugu aposi aike noke intoko noke apagaipusui, loikene unge money teuteum lopa leader meragu noke airaro ako paigomma un developing etagui, toutou government kuropai, government pogomma hanocout tou noke meragu. touno meragu government using etarei, iko leadership touno meraguere toi ako handout an anapagom. leadership meraguere loikene paigo mona talent developing etoipogigu paigoralta unn toi ofukai egu ikotee taa free time tentemungu sinto waka erogigui ego police tapuogigui; or coe tapuaipugui egu teego loikene noke mugouge or ee oke official member, member nke office oso free time tentemungu tee consulting eraipuro taa taapu igako rogaspugui iko tee paigomma money, pipoi nke money tee ikogere member national member erego tuntuntu abg member erego tuntuntu egu lopa taa loilonoke merasu aurorukuio <hesitation> Iko loikene tapunno iko paigomma aike mani organising eturo mani tontokaisu iko aike porukoipunno, educating erakugu otukagui. so akogere nkomma free time sinto using etarei in lomusui oo.